אקטאר ח’יואן גריב לי שפתו הוא ח’יואן לי ק’לג’, ק’לג’ הוא מיז’אג’ בין אלאסד ובין אלנמר, עטא וחד אלס’לאלה היג’ינה לי אלווזן דיאלו אלטול דיאלו תבר’כ אללה כ’באר, ו האד שפתו פאאא פ וחד אלח’דיקה דלח’יואן לי כאינה פאא פ אלאנואאח’ דיאל אלמחמדיה, ס’מיתה דרים פילאג’.